Niŋkə nə' kə' i gami tew ən mi təə mi kən rii sətidi mi kən pey kə mi bə nii ɓa sə' dan sə' liikə' mi lii aya? Mi nə' wanu mi kən rii fukə re sə mikə pey tidi ani kə lii kə matə tukə re aa bəə ai gawni nii səaa dələnə kobarobar ani, niŋkə' ɛabə kə' nabarabar aa bee aa dələlə kobarobar. A'a kən dələ kobarobar tukəre aa kən lii sə aakəriii, koo ɛnə aa kən si. Ar kaa warə. Ar kən warə nabar kə', rəkal kə' aa ren ɓisəgə laa, aa kə ɓisə laa. aa dəsə mam sə pa aa kən maasə koo kuusə ə ai. A'a kən maasə nə' kə', aa kən maasə nə gur. Dan sə, aa pe aa lii. Rəkal nə aa re kirəgə sərəm. Aabar kən kirə sərəm nə' kə', dan sə aa buu tidi nə' tukuu. Dan sə wanu sə tidi ba' aa pey aa re liikə ani. Rəkal nə mam maanəm. Aakar kən maasə mam maanəm, dan sə aa re yew kə kum dar ari nə kə' dan sə ma' za ma' lii nə. Dan sə wanu tidi gəshe sə aa lii kə' ən ani. Niŋkə' nə' ən mi tə'ə' wan sə' liikə rə pā liikə koo enə' aa kə dələ tukə re ai ba' siti, zum kə gɨɨ aa kən ɓisə laa, aa kə ɓi sə laa nə kə'. mā zwəkə gur yal mā dən sə pā. Mə kən dəŋ gur yal nə' kə', mə kə re aykə kə vwame, ko mə kə re bay kə lerkee nə zamuu. Mə kə dəŋ gur yal kə mə pe diga zwarii guren gəwlalturnpar zwari ma za ma gusu pā nə maggi nə manda sə sə kən uutə pā, mə re pe kə' zum e' gawlə pa kə aa <hesitation> wan ēnə kə zum. Mā pezum ami kpəy kpəŋrəm ən ami ma kasə pə. Mə kən ka nə kə' i lii <hesitation> i dələ koo ai i kə dələ koo i lii tukə' rə. i kən lii tukə re nə' kə', mə re sikə' koo ai. Aār ka warə. Aar kən warə ma za, məkən usə musə nə kə mə re pekə' koo ai. Ko gur ari ko laamni dā daa laa rə, har bile bə'i lii lin. Gam nə kə niya, ar zum vanə ai. Mə ren gərə, gə gərigə mə ren bə kə nə gam nə kə' mən kən yam rəə' dan sə ma' dələ, kdan sə ma lu pa' sə ma' utə koo manə sə mə re liikə.